अगर आपते अपणि उंग्लयूं का नंग काटण। यीं बातो ध्यान जरूर रौखण कब्बि भी ब्लेड कू इस्तेमाल ना कर्या। तेसे कटणें डौर रौंदि, खून निकली सकद। आपते कुछ नि कन, ज्वो नेलकटर रौंद, स्वो ल्यूंण चि। तेसे अच्छा से अपरा नंग काटण। तेका बाद ते ही पर एक एक ब्रशर रौंद। ब्रशर जेते ब्वोलदन हम। तेसे अच्छा से तेते नंगूं का चरि तरफ घिस द्योंण। तेसे आपा नंग मुलायम ह्वे जाला और अच्छा से आप तूंते देखभाल भी करि सकला अपरा नंगूं कि।